Riria nkirii, kana ndina ntina ngugi cia kurita iinyingi mono, uuni ingwiragua mono riria ndina achore baakwa tukiaria maantu ja siasa. Siasa, tweragwa, menya nio itumaa tukara, mantu jathatu, tukare na siasa, tukare na antu bwega na twone mbecha. Nai siasa riria nkwaria mantu a siasa, imbigagua ngwiritue mono, na ringi inya nkaigua nkigea kieba. Ndategera atongeria baria twina boo. na baria twakara naboo, nkarigwa nthiguru ii ri? natea twitite. Ndategera ciaca, mch, iithairwa ikari oo muchetho jutiumba kwereeka bwega, nuntu kuringana na uurea mbonaga nii. na ikio twaragia na antu tukiugaga, ciaca, itiithairwa iina uuma kinya mbii, iithairwa iina urongo bubwingi mono, gukunjakunjanua, muntu arie kiria akwendaa kurea, achiitire. uugwe utigwe ukiuragia, a natia gwakara? Ciaca, niithithagua na ikabua. Neekeja kubua. nthiguru niibujaa. Ciaca ikeja kwithirwa itikuthithua bwega, kinya antu ibagijaa mpara, barabara ikarema gwitirika niuntu itithithua, aantu bakaaga ruuji, kethea i stima jaiu ikaura, kithomo gikeethira gitikara bwega, machibitari jakeethira jationa ndaawa, lakini tukethira twina ciaca iinjega, barabara ithiithagua joonto ciana thiithua. ukethira ichiikirwe lami. ukeethira kinya town itina ruko. niikwojanua biria bikuthithua bwega, kwina antu bakuita ngugi, kenda mirimo itikaingie, macibitari kwina ciaca iingeja jethaira jeena ndaawa, na ariti ngugi bakeethira bakieejagwa michara yaao, batiuchererwa na inya migomo ya ariti ngugi itiijaga. Iindi ciaca ikeeja kuthuka. nthiguru ithuukaa buru. ukethira muntu wonthe gauteta, o antu abauteta, ti kanisene batirira, ti nau kuungi kunthe batirira, ti arimi bakaarea kurira niuntu batikwona kiria bakuritira, nuntu ciaca iinthuku niithukagia nthii. Inkenaa mono riria nkwenda mantu ja ciaca mono, na inkenaa mono riria nkwona muriti ngugi uria akuita ngugi na tukaua rii, ngania naitire ngui bwega, ngania rii, ataitire ngui bwega, natia tuumba umwira, na batikinyaairwa iindi ubeera. Nomenye thiina iingi e ciacaa. ukaiya kwira muuntu uuma kaakumenaa. Na inya antu baa twinabo ntuurene iiji, kinya bo, ukabeera uuma, komengwa, nuntu uuma, ii ng'ana. Na antu babaingi batiendaa kwirwa uuma. Irio juuju aambiraa atirii, kinya muka ukiendaa kugurana ukeja umwira uuma bunthe gakurega. Koou ikio acica batwaairagia kenda boomba ii, gukara ura bakwenda na boona biria bakwenda twi tutigwe tukirijaa thiina. Iindi tia ciaca untu nio maisha jeetu, kwirio ndaathuganagia inya no ntuike yo lakini ndaategera nkeja kwairia antu, ngakira kuya kiri mwanki jwa kenya na kenya nii nuntu nitiendete kwaria urongo iindi aciaca bari urongo joo jagwataithia murimo juti ki ndaawa, nuntu muntu uramitonya ku bururu, arijaa ciaca, akamama ciaca, agookira ciaca, na uti uungi athithagia. Na muntu akaremera ciaca no aremwe gwitethia gwitania na kirindi kiingi kwaku kukiajanga, gukithukangaga na ukarea thiina mono uturone bwaku.